Ngok'chee koparu chomyeet, kiit netai ko ya ka kuur chito nemeche kopai akomache koakachi panek, kokure ng sauti kokase ingokai kopwani, konyikwam pande chae, yakaipur chito komeche komuny eng' sang oloo, kopwani ngokaichu konyoko kotepi ra kotepi eng' eng' ye mii chichoe, ako muuch kolany chichoe swete parak anda kolany ingorienyi parak, komache kotepi ak chichoe, amu imache koparchi chamie chichi, ngokchee kokeny koyakakialda, yakialdachi chi nekaribu ne- ne maloche eng' yemenye chichi kapa ng'okche, komuch koweek, wekse amu kikonae chicho inekei amu kiporchini kole chame, kokeny ingokche ya ka yakakimechei ke- ke- ke yoon ana kimache ke- ke- kenyokekeer kakoeek chioni kopwani amu ingen kole iweyerue ako koot ap chicho yerue ingokaichu, kopwani konyokoruitos eng' koot ap chichoe, amu chame chichi.